Shiokhuria <noise> shianje shia asubui ndachama ichai nende mapwoni mapwoni keshirimi, ichai mbukulanga nembwana muriro ndakhavwana muriro mbukule sifuria nde khumayika, nzushekho amavere, shichira sheranga, mavere ako ndorere kava nikavoyere nomba nkashiri amalayi, nkalavoyere taa nkakhavira nemala nzukhamo mathi neramo majani, yakhavira nendaya mukafu eyo nda kando shichira onyala khunyola mucheni ulanywethanga ya majani taa shichira esie mbethakho mundu wavakeni, ndakhataya mukafu nemala enzukhamo isukari nengoroka nemala nzukha muthitamos nenda kando, mapwoni eyavanga saa kanje mwikunda, kari kokhuyava kose kokhusinya, nerulayo ndosia nira khumayika, shindachama kokhuvatha taa shichira kokhuvatha kainiangamo nutrient, norusiakho rikhova ero ovethanga norusiyemo nutrients, kho esye ndachama nerusia mumukunda, nendosia vulayi vwene kakhava masafi kene nera khushifuria nembwana muriro nenda khumayika, nenzukhamo amathi nendamo rilu nephunikha, kakhayia. ndenya khumanya kayire nomba kashiri mavisi, enyakhumanya kayire embukulanga lusala nefunula sifuria nenzoma khwipwoni okho. Nindola nituvukha nemanya liakhaya. Ndeula nindasi nikanyira rera ichai ya nenzia umukunda. Khane nengwere ichai eyo, ewonganga sa ndikure. Ndola we khukhavanga sa mathi nenyua neyendelea na ikasi yanje. Amapwoni sinishiakhulia shilimo ichemical ta. Esie njamangakhokho.